Höskuldsson hefur undanfarnar vikur setið fyrir opnum tjöldum í gryfjunni í Ásmundarsal og búið til myndir sem hann saumar út í notaða

opnuð í Ásmundarsal á dögunum það var eiginlega bara móment þegar ég var að fara í áfanga í Listaháskólanum

á Seyðisfirði og áður en ég fór rétti mamma mér

breyttust allir gjörningar öll málverk í útsaum hvað er við þetta form sem heillar ætli það sé ekki bara þessi einbeiting sem ég næ þetta eru einu skiptin sem ég næ að klára alveg út það er þegar ég er að sauma full einbeiting í hugann einhvern veginn þetta er svona

eins og

já er bara ótrúlega einföld ég

séð svona áður mér finnst rosalega gaman að sauma út einhverjar minningar einhverjar tengingar eins og sýningin hérna heitir vorboðinn og eru bara svona ýmsar minningar sem fólk kannski er með og svo minntist hann á

fór ég að pæla aðeins meira í

finnst áhugavert að sauma út einhver svona augnablik þú ert væntanlega að læra á meðan þú ert að sauma út

eitt opið samtal við mömmu á þar sem hún er alltaf að senda á mig nýjustu sporin en svo tekur útsaumur líka svolítinn tíma og stundum byrja ég á einhverri hugmynd og á meðan ég er að gera hana þá hugsa ég með mér ah þetta er kannski ekki alveg rétta útfærslan á þeirri hugmynd en það tekur eiginlega jafn langan tíma að rekja upp og sauma allavega

hjá mér leyfi því að þróast einhvern veginn með

sem ég var að reyna að vinna í

mjög ljótir finnst mér en svo eftir því sem leið á myndina uxu þeir bara ég var alltaf bara með litla en svo stakk mamma upp á þessu borði sem er ætlað fyrir bútasaum

fyrir mig því að þá stækkaði flöturinn og bara miklu skemmtilegra svo ertu líka að endurvinna til

eru hér á kaffihúsinu það er líka í takt við tímann endurnýtingin og svo framvegis veginn óx með því sem ég var að vinna hérna

er bara ótrúlega gott efni sem ég var að vinna í eins og ein mynd

ótrúlega

ógeðslega gaman að sauma út í

þá fer maður að spyrja af hverju er maður að henda

getur virkilega notað í eins og þetta þannig að já þessi hugmynd um að endurvinna þessa

ég ætla að biðja um að fá aðeins fleiri

geggjaðir sumir hvernig hefur verið

fyrir opnum tjöldum alls konar fólk þú veist ungir krakkar og og gamlir kallar og bara alls konar sko og alls konar spurningar spurningar sem ég var ekki búinn að hugsa beint um stundum erfitt sérstaklega þegar

þekkir og maður fer eitthvað að tala við hann en annars bara mjög gaman gott að geta verið með sitt sína vinnustofu maður er alltaf bara að vinna heima og gott að fara aðeins út það er rosalega hollt held ég fyrir mig og sálarlífið mitt að geta aðeins farið út með handavinnuna mína og

þetta áfram þetta hentar mér ótrúlega vel ég veit það ekki kannski prófar maður einhvern tímann eitthvað en allavega núna er bara nóg að gera myndlistarsýningin hluti í stað heildar er nú til sýnis í Listasafni Reykjavíkur

undanfarin ár boðið listamönnum að taka yfir a sal Hafnarhússins með

stillir upp náttúru menningu í miðju rýminu eru síðan

sem mynda dýpt og fjarlægð milli þessara tveggja

hvernig næ ég þessu saman ef ég myndi bara hengja verk á veggina í kring þá er bara tómt í miðjunni það er kemur enginn kraftur inn í rýmið ég var lengi ég teiknaði mig

teiknaði og teiknaði og teiknaði fór eftir teikningu mældi og allt þetta þá fór það smá að skríða saman og þá sá ég allt í einu fjarvíddina hérna inni og í rauninni var þetta bara allt eins og

lag eftir annað og og að geta myndað aðra tilfinningu og ná þessu öllu saman og að fá birtuna inn anna segir að hugmyndin hafi sprottið við gerð

gera tilraunir með að þekja verkin með myndum af þrívíðum

og að vissu leyti er er ég að

að vinna með tvívídd og þrívídd af því málverkið er jú bara flatt og í raun ef maður er á smart

þetta allt flatt að að reyna að fá manneskjuna inn í hughrifin

eins og línur á teikningu þú getur horft á þetta flatt en þú getur líka horft á þetta eins og það sé endalaust farið dýpra og dýpra dýpra inn í það var svo fínt á opnuninni til dæmis eins og núna þegar fólk er að skoða hérna sýninguna að það fer voða varlega og heldur að það sé gler í römmunum

yrði svona sterkt og það gleður mig mjög það eru alltaf einhverjar nýjar upplifanir að koma inn í þetta gluggar salarins skipa stórt hlutverk í verkinu en þeir mynda hreyfanleg listaverk sem eiga í samtali við verkin í salnum og þessir fjórir gluggar með ljósum striga í og það er í rauninni ljósið sem allan tímann ljósið

og bílarnir sem eru alltaf að búa til það verk og ég hef alltaf kannski ekki eins meðvitað og núna unnið með uppruna og einhvern tímann greip ég til málverksins og þá

maður í gegnum allskyns stíla og tækni og allt það einhvern tímann spurði maður sig svo í lok náms hvað er það sem ég er að gera hérna hvað er þetta og þá var ég

einlita myndir alveg komin út úr þessu svo ég bara náði í tusku og þurrkaði út einn partinn af myndinni

af sjálfu sér það kom íslenskt landslag þarna inn í og þá fór ég virkilega

þetta er svo rík saga málverksins af landslagi hvaðan það kom og allt það og hvað er þetta því fólk sagði við mig hvað er þetta eitthvað svona

þú ert að mála ég sagði nei þetta er þar svo

hvað stjórnar þessari sýn okkar á landslagið og það er náttúrulega þekkingin og söfnin og skólinn og allt þetta